Gne anzara asane zavakanto ame fivoarane tegna magnokany <hesitation> gne zavakanto aloha zany mampitombo fahalalana zany izy io sady gn'olo magnano anazy olo magna-talenta zany da miavaky zany gn'olo magnano anazy e eo ame fivoarane tegna magnokany zay.